إي أعتقد أنه في فرق بين الثقة والإيمان، الثقة عادة تتعلق بالقدرة على الاعتماد على الشخص مثل الثقة بقدراتك أو في أصدقائك هي شعور بأنك تستطيع الاعتماد على نفسك أو على الآخرين، أما الإيمان فهو أعمق شوي، يتظمن أنه الإعتقاد في شي أكبر من نفسك مثل الإيمان بالمبادئ أو بقيم معينة.